Mme ejagham ejame m mo chot mme bi etung ejame e kora m. Etung ejame nnyen etek. N kum e n chot etung ejame kpe njene na a ri nfo a mo menghe nji mme n chora. Mme mo chot etung ejame n jak n ji chot etung jen. N chora etung e jame na abhon ame n kpia abhon ame ojimi obhǝre nong wut e ri ka o ki kume kpe n ki n chora n chot nne nfo abho menghe. Kpe njene na a kun afo a mo menghe. Ka o ka chot etek eja nia abhon ama. O ki rǝbhe eyum abhare ane o chot njene nyo a kan afo a ki menghe nji we o kubha na abhon ama. Mme n kubha na abhon ame ka etek ejame ka eyum ejame. Ka a bho a kpi a ki akpi eyum etek ejame mme erong n kpii erong abho ka eyum ejame na e ri eyum nji mme a jii m nse ome a kpet o kpii m. Mme erong n ki kpii abhon ame erong. Eyum etek ejame na eyum o kume na abhon ama o ki chot na abhon ama nne nto a mo menghe se o chora na abhon ama. O ka chot etek eja na abhon ama o chot eyum abhare ane Agbo a ki menghe se ee a chara na a tuk ma ano or amba a ki menghe se ee mme na a gǝma ma ano. Chot etek eja na abhon ama. Yim abhon ama a menghe etek eja. Kpe nne na a bhǝp-i ye se we mmon-i-baghe nne se mme mmon i nne nyo. Ka etek eja, ka eyu etek eja. Kpe nne na a bhǝbhe ye se we mmon ene se me mmon i nne nnyo nne nnyo na a ji m. N kama se amba or nse ome a kama se manyo or nse ome a kama so obhi, Nse ome a kama se oru. Chot etek eja na abhon ama, chat etek eja na abhon ama mme n chora etek eja na abhon ame. Abhon ame a yugha etek eja a yugha e chora. E ki kubhe ebhu nong chang e nora mme se njene nyo a ri ka ebhom eja me a menghe ejum nji wut e chora. E kǝn eyum ejǝre nji etek ejame e ki chot njene erong a mo menghe ejum nji mme n chore. Ka ngun nnyi de nne a kpii mmon owe etek eji. Ka ngun nnyi dee nne a kpii mmon owe ekpin nji etek eje ka ngun nnyi dee nne a kpii omenghe ejum. Ka ngun nnyi dee nne a kok ntem. Dee nne a ka yiri ntem Dee nne a kǝn ntem nne <hesitation> nong nong ye. O kǝn ntem nne nong we, we erong ekpin eja e ki nob. Mme m bingha abhon ame n kubha ka etek ejame chang n ku <hesitation> n kǝna eyum abhare ane n kubha na abhon ame. Mme mfone n kubha <hesitation> ka na atem ame mma n jena na abho. N kabha ka etek eja. Ojimi mbi wut e gboe nna na ase amǝre na anyen amǝre e chora ejagha <hesitation> etek ejǝre na anyen amǝre, e chora etek ejǝre na ase amǝre. Kǝn ngun nyi a bha nna mfamfa, o ki bhing o mo chot nchot na mmon owa ke etek eja. O chǝbhe o kǝna etek abhare ane o chora na mmon owa an mmon oba a mo menghe etek eja. O bhing ye bak a mo menghe a chǝbhe a bhǝbha wa se se mme n yim nan ka eyum abhare ane. O bhing ye ka ji afo a chǝbhe a bhǝbha wa se jen na o chora. Kǝn etek eja o chora na abhon ama. O bhing ye se bak mmon owa a kimenghe se nnyen ome se mme n ji. O bhing se chong mmon owa a ki menghe se nnyen ome se n ji. Dee wut <hesitation> e e kǝn etek ejǝre e chot na abhon amǝre. E kpia abhon amǝre etek ajǝre. E kpi abhon amǝre ojimi obhǝre nong wut e jimi na ase amǝre na anyen amǝre na abhon-i-nnyen amǝre na ane akue amǝre <hesitation> e kǝn etek ejek eyere e kpii abhon amǝre ojimi obhǝre. Ojimi obhǝre mbi wut e gboe ejimi ka etek ejǝre nji Etek ejǝre nji a yuk abha nji. Dee wut e kpii abhon amǝre okot. Dee wut e tonghe abhon amǝre <hesitation> ee ebhat na abhon-i-nnyen amǝre na ase amǝre na nnyen amǝre na ejene mma a ri ka etek ejǝre Dee wut e tonghe ebhat na abho Ebhu we o ka tonghe ebhat na nne we tik <hesitation> o menghe o tonghe ebhat kpe na abhon ama a? E tonghe ebhat na kpe baghe nne baghe nne. Dee wut e kǝn kpe baghe nn nong mmon-i-nnyen owǝre Kpe a du a ka du na wut o a ka du na wut o e kǝn ye nong nong wut e nong mmon-i-nnyen owa nyo nnyen owa na nse owa na a ji ye. Ojimi obhǝre mbi wut e gboe ejimi e kpi abhon amǝre nong e chora etek ejǝre na abhon amǝre. E kpii abhon amǝre nong e yim a ka ntek eyere. E kpii abhon amǝre nong wut e yima ojimi obhǝre. Na abhon-i-nnyen a mǝre, na ase amǝre de wut e kot atem. Abhon a mǝre erong dikot abhon-i-nnyen abho. Nnenkue a kot enyere-enyere a kot nnenkue na ojimi obhǝre wut e gboe ejimi nong nse ome a ji m, a jena na mmon-i-nnyen owe a kama abho etum a tuma ye a kama, a tuma ye a kama, a tuma ye a kama a tuma ye a kama chong a tena etum. Dee wut abhon amǝre e kpi abho ejimi nji wut e jimi na anyen amǝre na ase amǝre dee wut e kpi abhon amǝre ejimi kǝn ngun a nob na wut na abhon a mǝre. Kpi mmon owa nnyen ekpin kpi mmon owa nnyen ekpin, kpi ndum owa nnyen ekpin. Dee arum amǝre a fon okot na wut, akae wut erong e fon okot na arum. E ka bhiri arum amǝre fong. E ka <hesitation> ten arum amǝre. Ndum owa a tum wa chong. O suk mfo eye. Efo ndum awa na e yaghe o su o yene ndum owa a kura etum o tabhe ye ebham o bha ki ka nju na okot ano. O tabhe ndum owa ebham o bhira ye papa we o bha eyim-edim a? Njae a? na nong ebhae e jak ochi, ebhae e jak ochi, ebhae e jak ochi Dee wut e fon okot na arum amǝre e fon okot na ake amǝre. E fon okot kpe ene ene kpe njene nnyo a ri na we ka ebham. E fon okot, e fon onkot o chinghi eyim feep. Okot o ching eyim fep fep dee wut e fon okot na ane a mǝre papa e ki fon. Okot o. We o ka fon okot we na nne a? o ki kot ntem nne. Ntem na a ri a tok ano mfa Obhasi Obhasi nse nse nse o yena nse a? Ntem nne na a ri nse. Ntem nne na ri mmom-i-nnyen, Nkom nne na a ri ndum Ntem nne na ri nkae. Ntem na a ri mmon. Dee wut e fon okot na atem. Ka ojimi obhǝre dee wut effon okot. N kub wa na egu nji mme n kub wa mme n kub wa bǝt e fon okot Dee okot o ye ka etek Bindeghe ejǝre. Dee okot o ye na ase amǝre. Dee okot o ye na anyen amǝre. Dee okot o ye na abhon amǝre. Dee okot o ye. Dee wut e menghe wa e menghe eyim ebha bicos ebhu e menghe wa ngun eyere tik a nab.